I volombavan'ny piso igny zany e da manampy azy amin'ny fiarova sy amin'ny famantara ny toe-java manodidy. Igny koa da mahazatsy azy amin'ny fandrefesagna ny halavira sy ny fanamboarany sakafo ary manampy azy amin'ny fahitana sy ny fanaraha-maso.